O leu o l'aggiutta à mantegnî in equilibrio a popolaçion de bestie comme i craieu ò i coniggi sarvæghi ò e levre. Questi peuan cresce sensa contròllo e portâ un sovrapopolamento. I leu se piggian i ciù maròtti e deboli che l'é ciù façile ma anche lascen i atri pe fâli riprodue.